ʻO ke pākaukau ʻoe, ʻo ka noho ʻoe, ʻo ka noho paipai ʻoe, ʻo ka pahuʻume ʻoe, ʻo ka hakakau ʻoe, ʻo ka moena ʻoe, ʻo ka noho liʻiliʻi ʻoe, ʻo kahi moe ʻoe, ʻo ke kapa moe ʻoe.